<hesitation> Biby tegna intelligent zao e: <hesitation> dauphin e, <hesitation> elephant e, <hesitation> kivà e, <hesitation> horita e, <hesitation> sôkatra e, <hesitation> perroquet e, <hesitation> valavo e, <hesitation> de ao posy.